Taalinjalema, nroog, ni taalinjalema ka dhocka fuu saama, nroog ruu gna doo taalinjalema dé. Nangha asuuwé kan kama ndithi i wiifo ni: nduufugna la nroog nruu wiifo. Nduufugna a la ka dhocké fuu idijima, docka yi ndhithi wama mbiingi gnojuma nfé ni, a la dhocka yi. Ani nsuugna la sanfi fi dorong, wama fune nhii ni dorong, a taara kune dhiji dorong, mu la yick a fuunune kighine, saame sa fur a la lojati lhojatoni. Faa rumtatoni dorong attu bhertan fo titinangh. An sélo-si-yoye-nsii mati, nsiisigne maatame nii-nda nduufugnone buugone. nsiisigne matame a fu bhuu.